इद कागपेचऊ इद सरल उपकरण दू जू राकू बोतल खोल्यामो मदद लान्च। जू इद सरल व्याख्या दू कि जू हाला कामंग लान्च। कागपेचऊ मुख्य भाग। हैंडल, कागपेचऊ हैंडल चूम पड़े तो। पेच इद घुमावदार धातुऊ रॉड निज, जू बोतलऊ कॉर्क बयोतो। लीवर, लीवर इद छोटस हिस्सा निज जू पेचऊ घुमनो मदद लान्च। कागपेचऊ उपयोग लानो प्रक्रिया। बोतलऊ तैयार लानो सबसे पहले, बोतल इद स्थिर सतह पंग ताम ज्ञयाच।